أكبر حيوان شفتة يعني كان الفيل ، شفته في حديقة الحيوانات، <hesitation> كنت صغيرة يعني وجتها إنبسطت كثير لما شفتة أنه بهذا الحجم والكبر. <hesitation> كان يتحرك بهدوء وفهمت يومها <hesitation> كم من الحيوانات الكبيرة مثيرة للإعجاب .كانت تجربة مميزة وذكري ما أجدر أنساها.حتي حجم أنفة الكبير وطريجتة مسك للأشياء ،كان يعني حيوان مميز جدا.